لأ مستحيل لان المشاعر هي اللي بتفرق الآنسان عن الآلات ومهما حصل الآله دي في الأول والاخر ملهاش روح، هي مجرد حاجه بتنفذ الحاجه اللي احنا بنديهولها بتنفذ الأوامر اللي احنا بنديهالها، انما كون ان الآله هيا اللي تحس <noise> والكلام دا لأ، هي مجرد مبرمجه علي حاجه احنا اللي عاملينهالها انما مش هتيجي من نفسها كدا تطور مشاعر وتطور أحاسيس، لأ طبعا مستحيل.